﻿Obu nkuba ndwiire senyiga rundi ki ekihiinzi, ebintu ebi twiina nkoku tubijaanjaba, rundi ki nkoku tukubikebera owa- owaitu Tooro kandi tinkunihira nti kiri owaitu Tooro, ekintu eki kiri na hoona hoona. <laughs> Omuntu kuba orwiire senyiga nikwe kuhuurra nooba oyine engeri okwehuurraamu, so obu okwiija okarora ebintu ebikuba nibisobora okucwatha okucwaacwaana ako ka virus habwookuba akahuka ako nikwe tukuteeta omulurimi olufuutifuuti, tukeeta virus, titukatuungire ekigambo ekiri specific mulurimi rwiitu orutooro baitu akahuka ako nituroorra kimu ngu omuntu obu orikuba otungire endimu, otungire otungire tangahuuzi, otungire katunguru cumu, ebintu ebi amazima genyini nibicwa muno senyiga rundi ki ekihiinzi. Obu okubikwaata <hesitation> okabihonda, okabihonda ohoonzire katunguru cumu wahonda endimu wagikaamura kurungi n'entaangahuuzi, wafuna amaizi gaabyo kurungi okahika okabanza okabicuumbaho ﻿Okabiteeka hakyooto okabibugumya <hesitation> bikookya okahika okateekamu, okahika okabiteekamu obwooki, ebintu ebi obwooki obu nabwo bwiine nkoku bukuyamba, mulurimi olufuuti fuuti ebi ebyokuba okozire nooba nobyeeta nka dawa tea, mubugufu obu okuba otatiiremu ebintu ebingi, hati ebintu ebi obu okubinywa biine nkoku bikwiija munda omu <hesitation> nibyojya enda yaawe, nibyojya ebinywa byaawe, niho orwooya oru hoona <hesitation> niho rukuhika kare niho gas, orwooya rwa ekyokunywa ahu kikuhika nikisiga kyaacwaacwaana ako akahuka akakureeta ekihiinzi na senyiga, ekihiinzi n'enkoorro, <hesitation> ebintu ebi singa obikozesa nibisobora kwiita ako akahuka bikakamara amaani. Kandi nabyo tibiri birungi kubikozesa muno habwokuba etangahuuzi enyiingi turola nayo ekira kurwaaza ulcers, entangahuuzi enyingi kuginywa otakugibariira iwe noginywa habwookuba nogyenda, entangahuuzi guba guri nk'omubazi, noginywa tokuginywa nyingi eroho aho, just habw'oobwoomeezi bwaawe, ebintu ebi nibiyamba muno muno, enkoorro, n'ekihiinzi ﻿Hanyuma <hesitation> omu- omuringo ogundi ogutwaayanguhaga ebintu obu byabaga bitaroho omuntu orwaara enkoorro na senyiga oyenda kubitangirayo obwiire bukyaari, baakugambaga teeka, bacumba amaizi, amaizi nibakwata amababi rundi ki g'omuko, nigwo omutateembwa, <hesitation> baakwataga omuyembe, baakwaataga omuyembe, baakwaataga rundi ki vacado, ebibabi nibakwaata amatojo emihamma yago, then nibagaruka nibakwaata orugo, aka- akantu ako nikamera muno mu faamu rundi ki mwiirindiro ry'ente, habusa bwaago, kakira muno kumeraho, akantu ako twaakwaataga emirama yako okagiteekaho, okagicuumba, haroho n'ekitooke kimu kikira kumera mumaizi mukitoogo, bakyeeta omurongo ebintu ebi bitamba muno, ebintu ebi obu okubicumba okabiinamamu kulungi oti, ebikyaakya obitaire mu baafu rundi ki obitiire mukintu kyoona ekiba nikisobola kujyaamu, okabiinamamu, okeesweekeerra either na katugambe nekintu ekitasobola kulabamu lwooya, ekisobola kutanga olwooya lutalabamu rukagenda, ekyooya ekikuba nikikwiimukiramu, notuuyana, nooba nootuyana enyindo, enyindo zaawe oziinamiize mukintu eki ﻿Eri eisoroorezo ry'ekintu eki okuba otiiremu ebintu ebi, niziba nizirukanaa. So nojya kusanga <hesitation> enkoorro niyo ekwiija, senyiga rundi ki ekihiinzi, ekitukweeta ekihiinzi mururimi orutooro rwenyini, nikyo, ekihiinzi nikyo kikureeta enkoorro. Kandi obu okurwaara akaheehe, akaheehe niko kareeta enkoorro eri yenyini, so nogenda kusanga enyindo zaatandika kwiirukana, ebi- ebihiinzi byoona nibirugamu, enkoorro eyo ikuba oyine, akaheehe aku okuba noohuurra ako nooba notuuyana nokoraki, so obu okubiinamamu omubiri gukatuuyana, so ebi ebintu nibiba nibikukora kulungi muno nogeza omubiri gwaawe gwoona ebicaafu ebikuba birumu habwookuba niturola abantu abaine ebisajwa bingi, ebisajwa ebingi muno mumubiri nibikira kuireeta muno ebintu ebi, osanga omuntu weena atakwiikya, atakukoraki, hati obu araaba aryaaho weena atakweesobola omubiri, obuhuka nkoobu obu bukuhika mumubiri, nibiba nibikumara bwangu amaani. So kwikara habintu nkeebi, ebintu ebi nibiyamba mino. <hesitation> Ekintu ekindi enkoko rutanga, enkoko rutanga egyo eyamba muno, eyamba muno enkoko rutanga, obu okugicumba okaginywa, ijuka hiyo neesaarra muno, busaho kintu ekikusaarra nka enkoko rutanga bantu inywe, na quinin, enkoko rutanga nesaarra, obu ekwiija hamumiro aho, ijuka hiyo enkoko rutanga neeba neeteremuka otakagicuumbire. ﻿Neeteerra, obu okumara kugicuumba, neeba <hesitation> negumangana nokukira amaizi, hati obu oku- okuba ogicuumbire ehiire kurungi, okaginywa emazire nkokufuka rundi ki nekyaatagata, ekahika hamumiro ijuka hati neeba yaguma kukira amaizi, omanyire amaizi nago gaguma baitu obu okugacuumba nigooroba. So obu okugikwaata okaginywa hamumiro aho obu ekahikaho omanyire yo neeba neerwaanisa buri kintu kyoona, tiburihanuura obu orikunywa nk'orutaanga nobu okuba oyine orucwaanta rwiingi mukanwa hari obu obwiire nooba noohuurra ruhwiireyo oyihireho nooba nohuurra test emu yonka rundi ki nooba noohuurra okuhuriiriza kwolurimi kwonka kusaarra kwonka, nooba tokyahuurra macwanta goona. Amacwaanta agu okufuna nibwe bukuba buri nk'oburofu obukuba buhwiiremu omanyire nabwe nibuba nibuteerra muno nibuterebuka. So ebintu ebi enkoko rutanga yo necwa ekintu ekikuba kiri mumaraka omu, nibikuhika munda omu, reka taata, abantu babaire nibarya ebintu <hesitation> ebinzaari, ebintu <hesitation> ebikweeza emikubi, rundi ki ebikweeza ebyokurya rundi ki ebikweeza ebyokunywa, obu okubinywa ebintu ebi bikagenda munda ekyenda kikairagura, okanywa ekoko rutanga egi, obu ekuhikayo noobiiha niiwe nokahuurra, infact nekiseeso kyaawe kyoona nikiija kuba nikihinduka. ﻿Egi niyo engeri twiine obu tuba nitwejaanjabamu rundi ki nitweekebera obu tuba tu- turwiire enkoorro rundi ki ekihiinzi owaitu Tooro. Ebintu tukukira kukozesa ebi osobola kugamba nibikwanguhira muno biri haburi rurengo rwoona, n'omuntu owaari harurengo orwahaansi nakihikaho naakikozesa muno, obu kikuba kitari ekyo, omuntu owainemu entashya rundi ki rupiiha nogenda, nogenda heirwaarro <hesitation> mwabafumu abo nibakuseenya noba kulungi baitu ebi nibyo obwiire obumu ebi tukaba nitukozesa. Hanyuma obwiire obumu obu okuba nogezaho kwetangira kurwara ekihiinzi rundi ki enkoorro, singa tuba nituruga mubwiire bwomusana nitugenda mubwiire bwenjura, muri ezo seasons ibiri, enjura singa tuba turi mubwiire bwomusana enjura kwiija kugwa, singa etandika kugwa omusana enjura yokubanza egi, iju- ijuka hansi nihaba hariyo ekyooya kingi muno muno muno, ekyooya kingi muno ekiirro, hati enjura obu ekugwa ijuka nayo neeba neefuka, ekagenda hansi, hati aho nihabaho pressure nyingi muno, hati ekiika ekikuba nikirugayo, tikikurugayo kilungu, nikirugayo kiri kiika habwokuba munda oku nikiba hansi kisangireyo ebintu bingi muno ﻿So ebintu ebi kikwiija nabyo ekiika eki kikira kurwaaza muno, muno muno. Nenjura egi yonka ekuruga haiguru, ecuucu eyeekuba neruga hansi negenda haiguru ecuucu egi nayo egenda haiguru oku, hati enjura obu ekuba nerugayo nayo ecuucu egi ekira kuba erumu obuhuka bwingi muno muno, tosobola kumanya niburwaazaaki nibureka ki, hati obu ekuba naija esanga obucaafu bwoona buri aho, paka neeba neerwaaza. Hati batugamba ebintu nkeebi kubitaangira mubwiire bwenjura nkoobu enjura y'okubanza nkeegi, tokira kutaambatambura mubiikaro ebyoomere rundi ki ebibairemu ecuucu na motoka mbere ziikaire nizitaambuurra muno, obwokuba noogenda, noogenda oyesabikire, nogenda oyesabikire nikwo ebintu ebi bikareka obwoomeezi bwaawe bukaikara nibukoraki buri bwaamaani kurwaanisa obuhuka obu. Egi niyo ngeri eyi tukira kentambiramu, obu- okwerinda rundi ki okurwaara senyiga hamu n'enkoorro.